אויב איך בין סטאק אויף ספעיס וואלט איך מסתמא ארומגעפלויגן און דיסקאווערט- אנטדעקט אנדערע זאכן אויף די לבנה <hesitation> אדער אין ספעיס. כ'וואלט אנטדעקט אנדערע מינע שטיינער, אנדערע מינע פלעצער. <hesitation> עניטינג ניי.